المال يساعد في تسهيل الحياة ويوفر الراحة، لكن السعادة الحقيقية تجي من العلاقات والرضا الشخصي، مو من المال بروحه, وأقل مراتب الرزق هي المال في أمور كثيرة ما يقدر إيسويها المال, والإنسان صحته وعلمه وأهله أهم بكثير من المال.